Nde mo yahi mo tawi jaɓattu e yara ndiyam, sey mo - sey mo wi’i so mi jaɓattu, sey mo wi’i jaɓattu noye to banndiraaɓe maa? Jaɓattu sey fiiri wari hoɗi to hoondu maako. Sey wii-mo, miin kan naa mi aloyii banndiraaɓe an to wonndu duuniyaaru, mi neeɓii, emi wanca, emi raɓɓita ɓe, mi yi'aa-ɓe, mi nananaa-ɓe.